फिरिज के सोच के हाम्रा कथी याद आबिया हम जब दोकन मे जय कहियों वी फुरिटी उरुती जूस पिया के रहे त हम फिरिज मे के मागे । कहेसे फिरिज मे से होला से कथी होइया बहुत ठंडा रहिया गर्मी के मौसम मे फिरिज बहुत जरूरी बा उहएलगी हम अपनों घर मे एउटा फिरिज रखले बारी । फिरिज मे कथी होइऑय पनि रखला से जॉन बहरा रहैया न गरम होजाइया फिरिज मे रखला से ठंडा रहैया ठंड पानी पीला से बहुत निमन लागैया आनाद मिलैया । मज़ा से ठंडा पानी पीलासे ऊहएलगी फिरिज बारी जरूरी बा कॉनो कॉनो समान सब रखे ला खसस मे तर तरकारी सब जॉन रहिया न फिरिज मे रखला से बेसी दिन टाकला चलाइया । जलड़िया न सरैया ऊहएलगी फिरिज बारी जरूरी बा किचेन के लागि कीचेन के लागि जरूरी हॉलसे हरेक आदमी के अपना घर मे एउटा फिरिज रखेके चाही कैसहू । उके लागि कहेला ज बैक्टीरीअ कितनों से जल्दी सीन तरकारी सब मे न आओ ऊहएलगी बचो तरकारी सब बहुत दिन ला चलो ।